ⵜⴽⵏⴰⴰⴷ ⵣⵉ ⴳⵉⵣⴷⵣⴰⵢⴰ ⴳⴷⵉⵙ ⵣⵉ ⵣⵉ ⵏⴰⵀⵍⴰⵎ ⴳⴷⵉⵙ. ⵣⵉ ⵏⴰⴳⵀ ⵙⴰⴱⴰⵔ ⵢⴰ ⵡⴰⵉⴳⴰⵏⴰ ⴱⴰⵙⵀⵡⴰ ⵀⵉⵢⴰ ⵢⴰ ⴽⵉ ⵡⴰⵍⴰ ⵏⵜⴰⵔⴰⴷ. ʻⴻ ʻⴷʻⵉ ʻⵎʻⵉ ʻⴰⵍⵉⵏⵉ ʻⵡⴰⴷ ʻⴷʻⵉ ʻⵎʻⵉ ʻⵙʻⵓ ʻⵍⵉ ʻⴰⵀⴰⵔⴻⵜ ʻⵡⴰⴷ ʻⴰⵏ ʻⴰⵙ ʻⴻⴳⵔⴻⵙ ʻⴷʻo ʻⴳʻⵉ ʻⴰⵙ ʻⴰ ʻⴳʻⴰ ʻⴰ ʻⴰ ʻⵍⵡⴰⴽ ʻⵡⴻⵏⴷo ʻⵏⴰⵙⵉⵀⴰⵔ ʻⴷʻⵉ ʻⴰ ʻⵉ ʻⵓ ʻⵉⵎⴷʻⴰ.